Xunxavinichi yei yo'o kué yee, yee akanujaxo nuu ñoxo ha a nutaka, nuu iyo'o iinyu untaja hí ña'a kujuniini, xhina na'a nalia jania kuyon niini ninchi tée tela hiyo'o color hí kué moloxhi nalakuaxo janxo takaxo'o.